Televesion hikr shogolika adem hikr bagni? Television onday gon engir hosan engir terise nassaie ola fien dorog engir <hesitation> man kossy galag kir menjekenon, <hesitation> tala tone engir aliewelog ow ingir silkealog, wesela kir tevesionna weselosa, gonge kesu, kodod teren batone, engir ghasae nanne kobay galag dawy, santy galag dawyka alosa, <hesitation> dish ikkesa, tala tone weselosa sabawshrin ganagalgrameno, wala talawishrin ganaya meno, kodod terin bataton in digital bassoso elin gana maleka ekie.